Bueno, <hesitation> lusoo jaa este nu kumíí kusiiktií te kaayo jii, tu kusiiktií te isikití ñu peno nu tú te tu este. Bueno no kabyo jiiñ nu stalayo nodi nu konte lulii, te chií te jiníí, mau keayo jiiñ sodií jenadé, jenadé, te chií kabyo jii kuu qayeti jii kua kuturo konte yua, mau konte yuu juee chií kaya jiiñ lulu kuu te kaa kusiikti jenadé, nu tú te tuo te este chií nu ñii in ñiií in jenadé kuu kuu jenadé este nu’ in kumií saloma kasiktií, jiiñ salomanó nu’ este saloma kasiktií, jii saloma jii kuu pos chií kaa kasikti maa kaka xaeíí jenadé te koo ñi kayejitií kaa kuxotí jenadé.